<noise> Mai mai e'u moni aonanai ema abu egeda ama amaga isanda ro'a a'ana arava a'ana amaga abuna espesoli abuda auraveni vaisanda a'ana ia pasifik ailenda boudadai. Pasifik ailenda kamasia vava'auda a'ana Fiji na, Tonga na, Vanuatu na, Cook ailen, vava'uda a'ana a'ada boudadai e'u baket list nai gemia va, etlist amaga ama isa. Mai e'u moni aonanai a'ana a'a fest fest ailen na a'ana Tonga na. Amaga a'aenanai e'u restront na ka ama vaia. Da gavaka ba'unai ko gavarana mai ia abuna, abuna ba'unanai. Ama gana a'ana restront na ka Tonga nai ama vaia. Inoku ara restront na a'ana ama neimira, ama boena a'ana "PNG's Hauskuk Boi" a'adina restront neim na ama venia. A'a Tongana <hesitation> Tonga na <hesitation> sinavananai restront na ka ama vaia. Da gavaka ba'unai ko iada eda abuna aisana kamasia ia aisana arasa ro'ava a'ana marai marai orasaonava e. PNG na iana e kome'a, PNG na iana ailen babagana. Tonga na iana arava dot na no e aena, arava Manus ailen na a'adina Manus ailen na osidi ama kompe, aomai same size e’aena, daisa’aku. da ama reba reba, PNG na anana babaga. Nana aurawa vagana abuda a’a tonga na a’adina a’adada vagana vaisanida badinana gavarana. gavarana mai da garaka ko a’a orenai kaisanida roa’va ge’boogi roa’va, eda uaisi’da ge’boogi roa’va anana. a’adada baunanai mai iada kau nonoa. Seken abuna, mai e’u moni, seken abuna ama isania a’anana, arava’ana new zealand e’aena. Daisa’aku ko nana ia pacific ailenda aodada ava nonoa da gaga rea’va mai kamasia mai e’u, a’anana e’u, e’u ganuna a’adina, e’u hobi na a’adina e’u ganuna a’adina. e’u hobi na a’adina amaka. ia, e’u hobinai ama ua’aoa, ama gana pacific ailenda no. Abuna festinana ama isana amaka, unaunana, abuna unauna na ama isana aka roa’va a’anana tonga na kaimurinana new zealand noku ai arana samoa na e’aena. Amagana new zealand na a’anana arava hotel naka ama uava vaia, tonga nai a’anana restaurant na ka ama uava vaia noku samoa nai a’anana arava Restaurant e a’dinaka. ama vaia. Da gavaka bau nai ko ai abuda nonoadada oraonave inoku at least a’anana daiakanobaga kaperai aniano, ai aganva abu ega da aisandava. a’adada ai ema mai e’u moni aonanai, nana moni gaga na kauna nai ama ao, aonanai ana gana. At least ganuna, asida, asi baga naka ama gava nia, ama gava nia noku, ama gava nia inoku ai kau na’ananai ama ebo roa, ema mai e’u, ema ia bodada gemoa vearui’u, ama vanai roa a’anana asi nai no ama vanai roa. Ema mai e’u moni a’ananai. I’idada iniuida mauri dada kava rrarodava, da moara da momoaidada ko ai karu bouda maora dada ka kaurida va ounanai kavararodava garau garau va no. Ema mai e’u moni aonanai a’anana ai a’adina, ama gana a’anana ai da gava ko at least ai eno nonoa na kapea a’nana ai development na ama gogo aina. Mai ganuna, service na ama provide diria oraonava. Inoku ai a’a iada eda abuda urame dada ero a’adada ai ama employin da ero, business da iada ama venidia oroinana ema mai e’u moni aonanai. Ama mai ia PNG nai ka ama vavai’a ko a’adada avea da gava dada, PNG nai a’adada ai avea da gava dada. ai na ama ra’asi. mai e’u moni ounanai ama ra’asi kanobagana i’inana ama ruia. ama ra’as ama gana ap unai ama moni vavai, e’u moni na ama vakubua noku eka noku ai, aveanai be noku oi ama mai is e’u kanabaga nai ama. ia kanobagana amiadava. abuna amia dava a’anana nonoa ko kerere na aonanai ema gava naka veau’a voka a’ananai. bese kapea muda a’adada ege boio